A ja tainiri ku color kui yua chii, este te luu xaaga jitotu nu tu kuiii taka yunu luli, xii ín yunu ita naun tí’íga kutu ma jena’a, taka in yunu vixiii ka karia jenari, nu ni ntu kuii yunun jena’a chii luu kajito yunun jena’a kajataini chii ruu jata’a iniri yua sua’a.